pues yë verdura jue yë kap yë jeik tyëm mextukambë mejxëyë tëkëk xëyë, jadun yëdun ayxë myak idëp manytë jedun oy jëxëp pë kaj map yëbë.